بنجيب عيش بنسخنه و بعد كده بنحط الحاجة اللي احنا بنحبها اي نوع جبنة او اي حاجة في السندوتش و نفردها كويس و بعد كده نقفل العيش على بعض و ناكله ممكن ناكل معاه اي حاجة تانية بنحبها من أنواع الخضار